Ta̱saat a bi dega̱ dung ga suwat ƙa nni, tei ya̱ mang ta̱saat, la ya̱ suwat ƙa ya̱, muop mang ƙamƙa muop pen lai nni, so ta̱saat anita̱ bi ƙawaar yi.